هو مو سالفة كره يعني أنا ما أكره أجلس على الكراسي وكذا عادي، بس أحس إن جلسة الكرسي متعبة مرة خصوصاً إذا طولت، أما جلسة الأرظ حتى لو طولت ما فيها أي تعب خصوصاً إذا كانت جلسة عربية على المجلس العربي وكذا فما في منها أي مشكلة أو ألم مثل جلسة الكرسي أو ال- <hesitation> الأريكة أو كذا، فطبعاً الأرظ مريحة أكثر.